Esmaabias'aq ommaq iks tähtsäq, selle et kui sa läät näütüses mõtsa ja lõikat kirvega sõrmõ, sis olnuq veidükese halv variants hindäle lihtsalt leht ümber sõrmõ pandaq. Um iks sidet vaja.